जद अपण घोड़ा र जेब्रा क बीच अंतर देखा तो अपण पावा। की जो जेब्रा रेवे वे गण जिद्दी तरीका का रेवे और जबकि जो घोड़ा रेवे नि व एकदम पालतु प्रवर्ती का रेवे। और जेब्रा के उपपर है नि जो काला र सफेद रंग की पट्टया रेवे नि जो बहुत ही सुंदर लागे। जबकि घोड़ा के अददर है नि एक रंग की परत चडी रेवे। अर घोड़ा की जो पूछ रेवे नि जो लम्बी रेवे और एकदम बलखाती रेवे। जबकि जो जेब्रा रेवे नि उनकी पूछ कलडी रेवे छोटी सिक् रेवे। <hesitation> तो मुख्य रूप से घोड़ा रे जेब्रा के बीच मे अंतर रेवे।